Inta valixe ghe metto: doe ò træ maggette, doi pâ de braghe, doî vestî, e miande e l'intimo pe tutta a settemaña, un pâ de scarpe de recangio e a borsettiña da bagno.